Te nrida nituná naxhituni, inila la no ñoo danguii nó, te yo nguana ná kono na kon nguano na ka kutuná, <hesitation> ñade ñade kuitá no ño dangui nin yaté ne tena xaku nguiko xa nguiko tonó nguiko nrida nitú nguiko yaté, yonguana konono na kadanguano no ñadi, ñadi kuita nidaxión xani dandoña'a un cheneno iin che'é xanó iin iin nó.